Mana kura kanaa ndina curon miškila kura sire ti lala, lalayi ndina dowo cifetti keda, lalayi ndina do ngawuro cuwudi keda. Awo kanaa didia ngla di, awo cungu lala ngaayo dayi. Hal fin dayi? Dattunga yammayi meyo jire mayiyei, adal maya lala dayi, lalayi dayiya ndina kla fuwuro cu klafe layin tidi. <noise> Lala ti halfin dayi wotte? Datunga yamma meyo jire mayiyei adal maya duwuye kornga jirearo lanja, awodi mana cuwudia ngaayo caseyi, sasowuye mbada, duwuye jiren klan leyi, adilan do ndinayi klafe candi, ndinayi klafe candia ndina cal nglaro fertea kamma ngaayo adilan klafe cediye, adilan candu kidaye adilan candu fuwuro tidiye. Ngla halfin jirea ti manatiye halfin jirea ti ndinaro yiyi, ayiye awo kanaa sobowu do. Lala cuwudia ngaayo karti, kartea sofowu sofowumayi diaá, sofoyi na sottu bo nangando, sofowuma ngaayo awo sofowu sofoyiya ngaayo katteden tilliyei, adiwa kayiya sofowu lala cuwudi naye bo, sofowumayi boro walca na sofoyi yuwu kattedero ngayina bo. Ngla kanaa lala ruwuyi ndina do cifeti sire ti, ayi sofowuro yamma jawadi? Sofowunga jire bo, jire boye kowuru culum, koruwu culumso, jire boso nangando, awo adiyi lala ruwu cudi keda. Kanaa lala azi curombe di- ye, afrik curombe di- ye, erop curombe sire adi, massalanga sudanmea ayi lala sudanmea kisengo, sofowunga ngaayo jire bo, ayi lala rusian ukraniyembe kisengo, sofowunga jire bo, jire bo- n kowuru culun nun, awo adi indi adi indi dia fudu lalaro ndinayi ngatina bo, ayimia awo indi adi. Awo kanaa daal do kIllafero ferturo matti adi, duyino duyino boliyi bo, duyino callo tiri bo. Sobowu adi nagando, jire bo- n kowuru culun nun dia na da fandun konun aa la samina bo. Ayimia kanaa sudanmbe miškilanga adi, kam sudanua di dowo dun, kam afrikiya ngaayo lurrati keda, lurrati sirea adi, sofowunga awona kiskenalayi sisengu, awona kiskena ti ayi, awo la jire boso kuwuru culumso adiye sofowunga bas ti cudowo, kamma adi ngaayo basarti keda. Wotte kanaa awo ti kensayinga mattiwa ndeyedo tisayi kuwuru boli matti, duwuye klanga fang lancuwu koruwunga lancuwu, saanga nglaro lancuwu, manaye jirengaso awo cikal cikallo leyiyaso ngaayo kartia, duwuye awo adalla kasacu, adilando lala dayi, lala dayiya killafe ferti ndinan curon, adilan kamma ngaayo killafe candi ye, candu kidangu kide ye